<hesitation> Magnano akô e paty zany na pizza, iao mako tsy de mahay mahandro fa defe mihina avao gn'aniko andragnonay gn'ao <laughs> fa magnano akoa iao zash re e tiako anazy izy aloa de sakafo be frômazy e tena tiako e, na pizza iza na paty ra- ra- raha andrangitanao frômazy, ah ah da mandiana ao gn'andea fa da tiako io.